Weltere kam to ɗum wii weltere excitement ko warantam kañnjum woni belol ɓernde rannol bernde, ñaama ko ngidda, keba kujeji e kare ji di ngidda fofa e ma, keba ko ngidda, njaha to ngidda.